فما نهار فما هكا جماعة قاعدين وكل شي يخي يسمعوا في شكون يكلم فيهم ،شكون يكلم فينا ، شكون يكلم فينا ،يخي هزو روسهم هكايا لقاة شجرة هي لي قاعدة تكلم فيهم وتحكي معاهم ، قعدو يكلموا فيها قالولها أنتي تتكلم ، قالتلهم أنا وليت نتكلم من كثر أنا ونشوف في عباد يحطوا أوساخ وكل شي تحت الأشجار ، فأنا صديقة البيئة ، وأنا نحب نوصيكم وننصحكم باش تحافظوا على البيئة ، باش أنا نقعد ديما نضلل عليكم.